Mebɛpɛ dɛ menya tum a medze bɛdandan marankasa me daaso anaa dza mepɛ dɛ meyɛ no daakye kyɛn dɛ menya tum a medze bedzi obi do na makyerɛ no dza ͻnyɛ daakye. Osiandɛ, abrabͻ no a yɛtse no, obiara roko ama noho. Obiara rohwehwɛ ne bra a ͻbͻbͻ ama oeedzi yie. Na afei, obi ne bra a ͻrobͻbͻ no, minnyi do tum biara a ͻwͻ dɛ mutum mesesa hͻn.